ס'דא א שיסל מיט אזא הענטל און מ'לייגט אריין סיי וועלכע עסן מ'וויל זאל ווערן <hesitation> א פאודער אדער סתם צוקוועטשט און מ'מו- מ'קוועטשט עס גוט ביז ס'ווערט טאקע די ס- די טעקסטשער וואס די ווילסט ס'זאל אויסקומען.